هروح اضور علي المصادر الممكن اكل منها واشرب منها زائد اعرف اكتر عن تاريخ الحقبة الزمنية اللي انا رجعت لها لها من الف سنة واشوف ممكن ايه احسن وظيفة اشتغل فيها او اأسس منها حاجة تبقى مصدر داخلها